Inje okwanya okwerighunza obuthuku bunene nabanyalhughanda bayi kwisi abanyoni, inje ngalyabugha indi ingabughunza nabanyalhughanda bayi. Kundi abanyalhughanda bayi nibandu abangabuthawa nabu, babandu abathebanganyilhwamu hamabya ekyitsibu kyosikyosi. Kiba babandu abathwa nomuthwangalhwa, paka thukasighalha ithukindibya ithwanganikalha ithwabikaniaku ithwasubanamu omwabuholho. Isihathabanika erilhabanganaku ryosi ryosi erindi kundi iyo omusasi, omukonzo akabugha athi omusasi nikyikulhu. Kandi omusasi sibalisoberaya neryo aba- okwanya kweribya nabanyoni kwanya ingabya nabanyalhughanda bayi kundi abanyoni ibo nisanisaha omunyoni akabya inyanganakusighahu. Nisahanisa omunyoni akabya inanganathunga abandi banyoni inaghenda inakusighahu. Neryo omunyoni inje ngabugha indi okwanya kwerighunza obuthuku obunene nomunyoni, kwanya ingabunza nabokwinje, babanyalhughanda bayi.